Velosipedning asosiy qismlari quyidagilardan iborat. Ramka, g'ildiraklar, pedal tizimi, zanjir, tormozlar va rul. Ramka velosipedning asosiy tuzilmasi bo'lib, barcha boshqa qismlarni birlashtiradi.